لا أكيد يعني أفضل تكون مفاتيحي، لأنه مفتاحي ممكن أروح ابدله اييب نفسه أكيد في نسخة ثانية لكن التلفون لا يعني الهاتف المحمول كلش ما يصير، إذا فقدته بياناتي بتروح ا- الصور، الإيميلات، الحسابات، الباسوردز. لا فأتوقع ان المفتاح أفضل. بعد إذا ضاع المفتاح ا- ممكن أسأل يعني يحصلونه بسهولة، أما التلفون لا ممكن ينباق، ا- تنباق المعلومات يكون فيه ابتزاز. وحتى لو بشتري تلفون يديد ما بيكون يعني نفس المعلومات فيه، وبتكون أزمة بتكون يعني اتوقع أزمة حق اي شخص بيفقد تليفونه. و و لازم يعني يتبع تليفونه وجذي، ا- اما المفاتيح تتعوض.